हाथी एक जंगल में रेवा वालो जीव है। <noise> आणमें चार पैर हवे और सो बड़ा दांत हवे। जिका शिकार करवा में काम लेवे <noise> हाथी जंगल में सबा हु वड़ो हवे। हाथियों ने गन्ना खावा रो घणो शौक हवे। वे जंगल निकालवा वाला ट्रकां ने रोककर गन्ना लेइ लेवे।